Jää e kieera jö nɇ e la lɇ ka nó ka guó tá’ dsa my dxún kiena mý jää jö e jmýý e re nɇ jö jiama ‘ä’ e <hesitation> e tⱥ e náá’ra la re lɇ jö e la <hesitation> e la ka ja já ka ja gín my guíí tá i i la re lɇ ka nó k aguó re fⱥⱥ’ra jönɇjiama re lɇ e náá’ra la’ e jmýý e re nɇ kí dsa guá’n ba my guíí eñoo ba e jiama <hesitation> jiama jmóó dsa e nɇ e náá’ kö fyy e la e ka guó tá’ i i e e köta re lóra jö re fⱥⱥ’ra tá’ i i ka guó e náá’ e re lýn kö júú la jy sún jy tá jmoo e ‘ná’ kä ñí’ fyy e ‘náá’ kää je tá je náá’ jmyy e re nɇ jö <hesitation> la jy jná dsa dsa jö jmá’n <hesitation> jmá’n jy ekieera mína ba jɇɇra jiama jɇɇra jy e kiee’ úú’na jiama tⱥ jiama nⱥⱥ’ra e la re lɇ ka ja já ka já gín tá’ i i e náá’ e re lýn köO júú re fⱥⱥ’ra jönɇ ejö jo re fⱥⱥ’ra e ji <hesitation> jiama ree, jiama ree íí jö ki ka tó ka guó’ ba e la lɇ í’ kiéé’ tá’ dsa my dxún jmy jö Jo <noise> e ná’ e re jɇɇ ba úú ná’ mi kin ba úú’ e la re lɇ re la’ m´+ií jö e ta náá’ kö fyy re fⱥⱥ’ra jönɇ i jmýý e re nɇ jö, jiama <hesitation> jiama, ka guá’n ba í’ jö e la lɇ ty i’ kie’ dsa jáaá, ka fy byga ‘néé’ e dsa kuⱥⱥ’ júú jö e re lora je lⱥ. E e kie’ ñí’ fyy kieera kie xa ró’ jia’ka töö jö je tⱥ je náá’ dsa kie i la jná re fⱥⱥ’ra jö nɇ i lo fóó’ i xa ty í’ kiee’ ly í’ ää ga ka fy tá’ i i jö re fⱥⱥ’ra jö xen ba dsa dsa té’n e náá’ ää kie’ sún e ka kuⱥ’ xi iää jmy lloo’ ää kie’ jy i’ ää kie’ jy jm´pi’ re lɇ e tⱥ e náá’, jm´py’ re lɇ e tá’ mii jö e jö jo bii ba ‘ná’ re äära, re äära e la lɇ jy í’ jy ty í’ e ka kuⱥ’ kieera jyn ‘lii kiana, jyn dsa my jáaá jö ki kí ää kie’ köö í’ la re lɇ ka ja giira ää kie’ köö e kieebara jö jmyy e re nɇ jö jiama re lí fó’ jö e re jmⱥⱥra í’ jo dsa gííra my guíí e re kiära kie’ dsa, dsa i ja gín iä dxáá dsa i ló ju ñíí’ jö jmyy e re nɇ jö ‘ná’ re tý’ na jy í’ jö ‘ná’ re tý’ba ná jmý’ re lɇ ka nó k aguó dsa my dxún kiäna e la re lí fó’ e re lá’ na míina e ta jmi’ kie’ lɇ júu e ja yy jmýý kÿÿ re fⱥⱥ’ra jönɇ ki gaa dxíí ba my guíí kiela’ dsa guá’n ba jö nɇ jiaro ‘ná’ e <hesitation> e e re guá’n í’ kieera lyna na jná jö e náá’ re jmⱥⱥra jmí’ re jmⱥⱥra e re tý’na í’ jö a la ma ere mi guá’gara e ‘ná’ re éébara jyn xiüü kiena ‘ná’ re xií’bara jy xiüü kiana e ga dsal gaa JÖ e ‘náá’. E re nuu ba júú jö, ‘ná’ e re tý’ba na júú jö e jö Jó ba re lí fó’ jö e ere ñigara ka fy e la re lɇ ka guó tá’ i i e re tý’gana la jy sun jy í’ jy mⱥⱥ nuu jy, sún kie’ la lɇ e <hesitation> e e ka nó k aguó tá’ i i jö ki lá ‘néé’ í’ kié’ ka jmóó ta tá’ i i, jáá jy mⱥⱥ nuu, jáá jy jmyy, sún kie’ e <noise> e ÿÿ e éé’ sún kie ta jia’ jenⱥⱥ’ ba ka mi ki tá i i, la jy e jiama dse lí jmýý e re nɇ.